أكثر حاجة غريبة صراتلي <hesitation> صراتلي ما عندهاش بـ بزاف، <hesitation> جاتني حاجة كي ديجا فو. وين <hesitation> حسيت روحي بلي هاذ الـ اللقطة و هاذ الحدث راني عشته من قبل. لكن هاذ المرة، من عشته ما عشتهش بنفس الـ <hesitation> بنفس النتيجة. تسمالا هو الحدث صرا من قدام لكن في الماضي من صرا من قبل و كأنه كانت الـ <hesitation> النتيجة مختلفة.